Nyoonwe, ekyokulya kyendiire kiiri kinu, nyamusaana ndiire owaitu ekyebetta ekitakuuli. Ebitakuuli ebyo babehaiga, babihaata, babyongya. Ndiire ebitaakuli ne'bihimba, <hesitation> bachumba. Okwatta ebihimba otteka mukyooto, bihya, bimaziire kuhya, okwata ebitakuli obiteeka omumaaizi mpaaka bihiire omurunyankole.